Ñy fomba hataoko hampifañariniha androzy roe: -Fantariko ñy fahalalà anañandroze, bakeo <shushes> atoroko androzy fa rozy roe afaky miharo fa mitovy. -Ameako toro-hevitsy <shushes> roze ,ro ampeako mba hahay hiaro aminy <shushes> ñy fiaiñan_drozy.